E tha nda shi wohhana tsomhan dadin mama sosai tsomhannye lnan tsoln han agolna dada tapagh tazhighwe mahan kuluma, ai tazhazh hannye na an hichin ma harza kana nata wuch makana nagu zharanatahan gharaltha, ko tha, ko oga sasina han dadan tavl ɗaf maham mana nana nghahan dadine ko ndrviɗma, lnunda shoral chewa sasina hanne ko ndrviɗe, gulaba abli ka akana gutaumahannye unde shiɗe bagwa vogh tabalka nagu nasukoghka, nasukoghka gna dzun kaka damghga gufor mahan lau, a mɓa, mɓa nana tautana nana tautana ainihim kovaghana hinan hinka laɓala vita nghaka nasukogh danghga bo, natsun kak da mghga, nagu tadiya han, gagga gagga han da ɗabanata dama tsom han tu umta mana, hahan tsom unda golna mavayare ko ala ghilli halaganuntana sa wurka nashida inanama vaghana yadanda da tsomka tinagha da tsamanta vayahan, vaghana thagha, ko vamɓet gnau ngane sasinahanne yaddanda da tsamanantahan, ainihin gnauwa unda kona ta wichin wuch ndrviɗe ma nghanta buma da sasinahan, eto nawache kaghma sasinanehewa, a nana bo na dadina kakna, ko dada sanabu da sasina naghral tha kab da zharanata ndile unda shiɗe kona kona bilaka da sinitabuwa kakgha, da nghkama dabana dzunkaka damghga. Guda tawaruka mahan mstan maka kamar dadunda tavlatanta ɗafe mahanmye kuluma dadin kombe fita taula ɗafa mahan tapghche zhighuna unla shiɗe gwaba ghisache kɗi, gwaba, mbaɗava mbaɗa dafa mehe da sasina han daddinda tavl mahan ɗaf bana kulum t unla shite ko ta lmma tha, kota lmma kegh vambet tha, ama harza dadin da sukogha ko vambet lmmina ko vakiyuk kan kiyuchma nagu toffa gujebe kota kiyukan kiyuche vambet, ko kiyu kan kiyuche ta mɓeghan mɓegh va kire danghka harza dadin ana da sukogha nagu trffa gupgha tinana navaya vaghana tuwek tangh kune, vaghuchiya kekkaghune sasina dadine naneche taul ɗaf miya ko lnana sukogha davlinama sasina chewa, gita chewa a. A nana dadinda tavl tinana mayinnyena, a nana ala mghga mɓaɗan, nana ala mghga mɓaɗbawa thinkkaghin ogshile buwo thinka tha buwo, na tuwaka sininkana tulakya ghuchi an <hesitation> lnang gola ainihi tuwakya natuwaka snakana sasina yada-damagata sasina dadine nadurra kona ala mghga mbin gaba ɗayana sasina danɓaɗachewa nina aa nana ala mghga mɓaɗabewo a ala mghga mɓaɗana balantana na dadunda ginihin dada almanne, dada alman korvaya han ko vambete lamung dada alamare na ɗamala dadine ɗabola gola Navaya ghana tha, ghana tuwaka gabaɗaya sasina han, sasina han dadin nadzoma sasina han, kamar dalunda tapgha zhigh meche, kamar dada zhgha aimhi thinka neche neche bewo, ghana ushanya da mɓakuɗ ɗabanata sukogha ɗabanatach mustanmaka, bagwa ɗabanatana uzhannye sukogh da pgh zhighwe, sukogh-sukogh sukogh na tag ndu uzhan ngana kana da nghaka uzhan ngana na na abli ka-ka uzhan ngana tawar ka vanana nagu gu dafor maham towa, ainih kaghe sata ɗanghgama guda dada gu farata maham towa nadzomana sasina dadunda, tuwaka tuwoka, nda tha nadzoma sasin han dadin e-sasina han na pakad sasina han ainihin gulenye kon vaghan baghwa kovambete dapghab tina maham bagwaɓa dadin kawa inun nda tsomun chewa bagwa dadin kuwa hahan nda, hahan tsom tu und kakune dadanda nebbewa tapghche tn tn tn zhigh mechewo dadin buwa kona sangach zhigh paghavt mnne ka, kadavl mahan haha gudagih mahan guda hal ta thin kona tha na nghaka bagwo dadiniya na ndrvide kakak tawar da vla tannye guhal mahan gu hal mahan thin guhal maham thin Ama bagwa dadinna gola nagu nagu da gugu gugghan daulagh na ko amfite ko na ndrviɗe nghananta buwo ana dudanda man ama dadunda kin dudin bewa dibewa ko nafit maghanne gu da hiɗshide kush hiɗ bagu gware, navaya hana tuwaka andzukan ghuch ghucha tuwakana gola nava ghana tuwaka na zharanta chewa aa dadin banawa ka'a ka zharanadna-vaghana vaghana sinana buwa guvr dan duhule, balan nda tha gulenne, tha neche mama kota lmma vambet che sanache koralna nana kona thanka na alan mghatan mbatan dadinbewo gol nda kagh, dadinbuwa na dadunda tapgha zhigh mech kuluma ma sasina ko undunda bog-ya bagwa vita shiɗe satasache ana pghata zhigha avita shiɗe pghan shighana nagdada sin meche nana ba dadin inide ala alaman kam kwarata bol lu na tsom nadzamma tsom, tsom tun unda, saha wani maya ta gluk yinye wani alaghanya chera ngha hoɗa lmmamehe sacha datab buga unda ma ɗabtu unɗa va kire, vakire ɗabanastache. Ana kakaka ghmma nda rgga mstanmaka, kaka har sukagha sukogh han tabuɗa sasahan buɗ tuhogo, eharsa aha, aha katsallana ke tsukogha hahaɗ shirunda safanun fal, shaka undu gahan nda alghannya chere ngha ghwiɗe, ana nanghach ta umla, nagu rgga meche msta unda va kure ama nanghaka bakala numla mogche, nanghache ba chera ngha hoɗa na golna dayaki thi niya, nana nghache ko ha thrb andzivinechewo ana dzonka thadata vana kana kakan dzva nanagu thik thik thika anihin gwaɗana zhirin bewo magachewo nubuwo na tabga sasi nachewa na dadiniya dayaki na ankena nda suɗoko tagwa hanna sasina chewa nana na ghannye dine ama kaghunda thmmadawe saka ana wuche da wuche ka unda shiɗe sana kaghuwa, aballai peɗe sasa han vi buɗana toba hubpa mstan maka, hahaɗa wani marak ma farta ngya ggn da thama suɗova msto, hahaɗ klani zale chuhurni tatuhogho tatunyin ina va ina hufa ndala baga doddala ta ɗafa ghan malan wala ukwachi mbata ina kaka ukuladin mna dadɓa ghan neche da suk tina va dafa ghan duba huɓ Frta dzata to nechena dzadzayina sina ankah biwo had wam sahad thambail alghaunayin ndgra sana vayabo nanghach dayin bo a inana kota limna keghe nghakang duba ama sagasa dayin tabga thinna gola unvla shide satavogh tabala dala sedavla davla <hesitation> sakuta tozil dafa ghame shikukdach shikwa dach damgha thahangame datunde sub tin antha ha nganuwa dadudda sub tin mahanwa ku da fargt yowa nagh da koran dayin a’a nefaravata funbukun in am thana ana davirduka fafuntayi fafutayin akai awansa in duba tamban gol tasta ime inava kwa dikwa hashe anga a’a azharai fatanfare fatuubolu dayio da korna duba se mbir mbir mbir kassa to guda korna dayin awansa awavra ansa ata ime at kudik uwda shide suda ngighfta kaltan shikweb nagu dada fatata na ba mbrit mbit mbit mbit tadiya haba-dayin kana nechna ko virduka ma tsatabayin tabga tha ama ndaghama tuwak sasina han kwaraka dayinnye Dzanka da shikwedach danghga ko damala buch damaluwa matozhin ndosh haunye mamog kegh hanaye ama kwarakina basina han kona damal buch gjana damalu ana ghvat kana wueheta duba da sina maka ma a nefaravata malahanya ina asa nan nghahan dada almanne sata damghga e sasana han nadsoma taya tsommi yada timmaya ushin haya vubayin kada samayin chewa sasina tuwak ha nda tha almbin gnausudoko irin sasina badme gwaba ghata ghbal ko ghian ankena nda sudoko sa-da tsoma dadin chuwa a nama na na dada dada tukula ndi sasina nana tofa thimnye tawan miya da sasina nama tsoina havaya ushiha at ushinka hadik hadika mghga puta puta azhor lelavaghans ina kura sakuta mahannye